Un tiraeru de moa que paquí nunca á agarrau i qué siempri á síu compricau en Estremaúra sonin los çapatus de pratahorma, dau que tenemus una tupa de suelus enrollaus i barreras, i la huerça delos rehuíjus polas muchas callis delos nuestrus puebrus i ciais sonin a peón, i ara tamién ain muchas callis i praças que son peonalis, lo que obriga a dil a peoncia, con çapatus que no mos dan más que mieu i vértigu. Políus i moernus peru no mu aparentis pala Estremaúra. T'estava cuentandu to estu por una que vieni tolos branus dendi los Mairilis cola martingala delas pratahormas i que no, chacha, que paquí no semus de pratahormas. Á paí ya! Qué hartanga tolos añus!